Mi yelan mi jaba cede. ngam mi sodan komi mari haaje daga ko nangi limse, sare, nyamdu be kujeji je mi yidi pat.